हम रात में करीब करीब साथ से आठ घंटा के निन्द लेवचे। जैकि बारह बजे से एक बजे के बीच निन्द आवच्छे और साथ। से आठ बजे के बीच निन्द खुलच्छे लेकिन योगिक नियम से। आदमिन के के बीच सूतेला और के बीच उठेला बढ़िया बताओचे। समाने मनुसी के कम से कम घंटा के निन्द बढ़िया बताओचे।